Raika, telo, dimy, fito, sivy, raika ambin'ny fôlo, telo ambin'ny fôlo, dimy mby fôlo, fito ambin'ny fôlo, sivy ambin'ny fôlo, raika amby rôpôlo, telo amby rôpôlo.